نحب الموسيقى الهادئة ، كي نبدى مثلا نحب هكا نسترخي ولا حاجة معناها ، هكاكا الموسيقى الهادئة تهديلي أعصابي وتفرهدني وكل شيء ، ونحب كي نبدى نلعب رياضة ولا حاجة ، نحب نسمع موسيقى تعطيني طاقة ، تشجعني ، تنشطني ، الصباح مثلا موسيقى هكا قوية باهية تنشطني تعطيني احساس أني أنا نجم نعمل برشا حاجات باهية ، هذاك هو باش نعمل موسيقى.